Uleemp pësiyën uncí eta wewí bakoon pëdo ţí dewëlopëman ekonomik? Á ţí uwínjí pësíyën joon pëñaganan ipërogëram <hesitation> bëyá karum bañaan. Uncí ţí ekonomi cíyank ţí <hesitation> katim kul wum dí domen sanëte kak pësiyën paŋ waw. Dewëlopëman ekonomik mënte ucáak dewëlopir ekonomikëman <noise> wala ubúrú waŋ dewëlopir ekonomikëman acína ţí weedí? Ţí enfërasëţíţir, endisëturi waw. Kadewëlopir ţun pëboos kadewëlopir ţun ţëko tanke enfërakëţíţir cíţ endisëturi cíţ koolan díka marësir waw. Pësiyën kaka teen bañaan ţí ţëko ţëmënţandana ţun sirëtú ţí njá moon kasamans. Pësiyën afin kaloŋ këfin bañaan mak ţí kasamans ţí endisëturi cíţ, enfërasëţiţir cíţ, igá cíţn ngë antërëpëriz cíţ, ngëmarse njá ngí koolan cíţ dul uwará wí. Koolan cíţ dul awará wí, kon pësiyën ká pëteen bañaan ţí ţëko ţëmënţandana tuŋ. Cí mënjeej ngëcáak njá ngëtíis ngímoon igá cíţ dul. Kon ngëcáak njá ngí ngëcáak ngëloŋ cí ekol náfánir koolan dul inëp yi wumoon kajúkëna. Á mëndiŋ dewëlopir ucáak ná kondisiyon yumënţandana yuŋ opital cíţ dul, opital awará de bawu cíţ dul mëndi këwín opital. Ací igá yí mëndi këjá këjá kuran lamen soos koolan cíţ dul waw.